أول حاجا لازم توازن على العجلا التينانيا, تحط رجليك على الارض, واركب فوق الكرسي, من بعد شد المقود بقوا, وخلي رجلك على الدواسا, تبدا تدر العجلا قدام برجلك اليمين وإلا اليسار, وتحاول توازم جسمك كيما تعرف, وقت لتحس روحك واثق, زيد في السرعا, وديما مذا بيك تحافظ عالتوازن, باش ما يصير ليك شي وما تطيحش زاد.